खानामाई चिनी कम गद्दाकी सक्यासम्म चिनीका विकल्प भया फलफुल खन्या । पाकेटमा औन्या खन्याकुरा नखन्या, बजारको खन्याकुरान है लै घरै पकुन्या जसा तरिका अपनुन सकिन्छ ।